Milingona, si kafsha ma e vogël që e ka ni gjatsi prej disa milimetrave, mickoja, bleta, dhelpna, dhe qeni vogël, kali, elefanti, që osht kafsha toksore ma e madhe, peshkaqeni i madh, si peshkaqeni balenë, edhe ma i madhi n'botë mundet me peshu deri 150 ton.